عشان نعمل كوباية قهوة هنغلي الماية وهنضيفه عليها معلقة سكر ومعلقة قهوة وحنقلبه وتكون المية يعني اللي هنغلوها تكون في الاول ساقعة وبعدها نقلب نقلب نقلب ونرفعها على نار هادية ونسيبها ما نقلبهاش اول ما تبتدي بس في الغليان يعني دي كده تغلي نقوم نطفي عليها.